صناعة الاسكريم المنزلية برضو ساهله وممكن تتعمل في <hesitation> بي اتباع وصفات من اليوتيوب أنا شخصيا ماحصل عملتها لأنو مابحب الآيس كريم يعني لاكن اتخيل لي انها ساهله جدا هو المكونات بس الزول بجيب المكونات ويشوف ليهو أي فيديو في النت يقدر من خلال يتبع التعليمات ويصنع الايسكريم في البيت غالباً المكونات بتاعتو بتكون فنليا وكسر ولبن <hesitation> دي المكونات الأساسية في الايسكريم تخلطا مع بعض وتصنع حسب الطريقه والتعليمات البدوك ليها